أول شي أبدا بفحص كتيب التعليمات، وأحدد الخطوات اللي لازم أتبعها، بعدها أجهز كل الأدوات المطلوبة مني ،مثل مفك البراغي الكهربائي وغيره من الأدوات، ثانيا أبدأ بتركيب القطع بحسب التعليم وظمن تسلسل الخطوات اللي موجودة في الكتيب ،وكل خطوة لازن تكون محكمة و <hesitation> بشكل منظم.